طبعا يا صديقي، لازم تحاول توفر المال. عليه، لازم تحدد ميزانية شهرية وتتجنب النفقات غير الضرورية. كما يمكنك التفكير في تخفيض بعض المصاريف، مثل الطهي في المنزل بدل من أنك تتناول الطعام في الخارج أو بره. استخدم وسائل النقل العامة بدل سيارات الأجرة.